Kalau budaya indonesia sih ya kurang banyak juga lah yang aku tahu kek kalau di jambi itu kayak tarian gitu kan kalau tempat aku kalau orang nikahan itu biasanya pasti ada acara tarian mau jemput gubernur atau pagi itu harus dibuka dengan tarian terus lagian ada juga tradisi kalau di tempat aku tuh orang nikah itu namanya kek silat-silat sebelum pengantin tuh mau ke pelaminan ya tradisi banyak sih tapi untuk sekarang sih tradisi ya beberapa sih di indonesia ini masih di jalankan soalnya kan banyak tradisi yang di indonesia ini warganya tuh banyak ngikutin ke barat-baratan kek cara berpakaiannya yang ya tahu sendiri lah orang barat kayak gimana pokoknya ya gara-gara itu tadi yang kayak digital tadi karena kebanyakan main digital itu kotanya itu udah dimainin kek udah diatur oleh Digital tadi ngikut tren dikit-dikit apa trend yang orang lagi kan ya ngikut itu kayak zaman mulai tik tok dulu oke joget-joget nggak jelas tuh nggak kayaknya nggak ada gunanya lagian bisa kan kita dengan adanya gitar ini bisa menggunakan adat yang di dusun kito itu di apa dikasih tahu ke budaya luar kalau daerah itu kayak gini cara berpakaian juga harus ada aturan atau apa adat istiadat lagian kalau di parangtritis ini kan kalau ada mitosnya tuh kayak gimana ya kalau ke pantai itu tidak boleh pakai baju gitu kan itu melekatnya dari zaman ke zaman kalau tempat aku tuh kalau tradisi yang lebih pekat itu baju adatnya sih kalau acara 17-an atau cara orang tua tuh ke datuk-datuk gitu pasti pakai baju jambi yang kayak pakai peci terus Apo namanya sarung dibilang sarung nggak sarung sih terus ada keris juga di apanya tuh